Mbae jaɨ va reta fruto jei supe va reta jeta vi ko ñamae yave je oime oi pera, oime oi jaeko ñanemiari yave jaeko naranja, mandarina jare palta jare lima, limon jare iru vae reta